يا ويلي لو أنا طاهي في مسابقة طهي بقدم لهم كبسة اللحم على أصولها اللحم طايح من العظم بالبهارات الموزونة من كل الجهات ورز مفلفل بطريقة تخليك تاكل وإنت مبتسم خلي الطبق فيه نكهة نجدية أصيلة من الهيل واللومي والقرفة وأزينه بالمكسرات المحمصة. ودايم الطبخ الأصيل اللي يلمس القلوب هو اللي يعلق في الأذهان.